алтын нұрын шашқаны алатаудай асқары
жерұйық жерім бақыттымын сен барда
сенен артық жер бар ма қасиетім киелім
ерікті елім алтын ата мекенім
сені мақтан етемін басымды мен иемін ерікті оу елім
жасыл кілем жайлауы қойға толы қойнауы
мереке мен береке таусылмаған тойлауы
ахоу белес белес белдері мөлдіреген көлдері
желбіреген гүлдері ғажап ашық арайланған аспаны
алтын нұрын шашқаны алатаудай асқары
жерұйық жерім бақыттымын сен барда
сенен артық жер бар ма қасиеттім киелім
ерікті елім алтын ата мекенім
сені мақтан етемін басымды мен иемін
жерұйық жерім бақыттымын сен барда
сенен артық жер бар ма қасиетім киелім
ерікті елім алтын ата мекенім
сені мақтан етемін басымды мен иемін ерікті хоу елім
самғай бер елім жерұйықты жерім
жайнай бер елім мақтанышым менің
самғай бер елім жерұйықты жерім
баса бер алға тек алла біз бара бауырларым
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
ақмола облысының ольгинка ауылында сібір жарасына байланысты жарияланған карантин тоқтатылды
бұл туралы облыстағы салалық басқарманың басшысы мәлімдеді
базарбай бұлашевтың айтуынша қазір ауылдан қауіп жоқ
екі аптадан астам уақыттың ішінде мұнда мал өнімдерін кіргізіп шығаруға тыйым салынып осы аралықта барлық санитарлық жұмыстар жүргізілген
тексерістердің нәтижесінде қауіпті індеттің қоздырғышы қайта анықталмапты
енді бұл ауылдың малына жылына бір емес екі рет екпе салынатын болады
ал малдан сібір жарасын жұқтырып ауруханаға түскен бес адам айығып үйлеріне шыққан
оқу орнында он шақты күн жұмыс істеген еліміздегі ғылыми зерттеу институттарының мамандары малдардың бұл ауруды қалай жұқтырғаның әлі анықтай алмаған
тек болжам ғана бар деп отыр
мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы талдау
оған қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары да басталды деп хабарлады сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігінен
таратылған ақпаратқа сүйенсек мекеме басшысына еліміздің бірнеше аймағындағы компания баштарынан бірнеше мәрте сегіз миллион теңгеден астам паралық деген күдік келтіріліп отыр
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі өткен жылы дәл осындай қылмыс жасаған үшін осы басқарманың бұрынғы басшысы әлімжан қырқымбаевтың да істі болғанын хабарлайды
өзге де жаңалықтар бұдан былай зейнетке шығу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ
зейнеткерлікке енді смс хабарлама жолдау арқылы шығуға болады
азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы осындай жаңа жобаны қолға алып отыр
ол бойынша зейнет жасына он күн уақыт қалғанда телефоныңызға бүкіл қызметті электронды жолмен рәсімдеуге келісім беру жөнінде смс хабарлама келеді
әзірге жоба азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының жиырма екі мың қызметкері арасында тәжірибе ретінде жүргізіле бастады
сәтті өтсе басқа да ұйымдарға таратылмақ
қостанайдан астанаға дейін ұшу ақысы алты мың теңге
флайл астана компаниясы қостанайдан бас қалада дейін күн сайын ұшатын рейсті іске қоспақшы
рейс үшінші қазанға жоспарланған информбюро хабарлауынша лоукостердің сайтына билеттер сатылымға шығарылды
бір бағытқа ең арзан билеттің бағасы алты мың теңге болып белгіленген
қостанай нұр сұлтан бағытындағы әуе рейсінің үшу ұзақтығы бір сағат құрайды
жолаушылар жүз сексен орындық эйрбас а үш жүз жиырма ұшақтарымен тасымалданады
танымал шоумен мурат оспанов қазақстандықтарды байытпақ
бұдан былай тележүргүзуші қазақстандықтар сүйіп ойнайтын телебинго лотореясын жүргізетін болады
осы жексенбі сағат он нөл нөлде жетінші арна эфирінде мұрат оспановтың қатысуымен телебинго лотореясының жаңа сезоны ашылмақ
айтқандай отыз бір миллион теңге ойнатылады дейді ұйымдастырушылар
әзірге осы жаңалықтар бір сағаттан кейін жалғастырамыз
жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық жиырма жеті градус жылы елордада жаңбыр жауады ауа температурасы он сегіз градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
жарнама хуавей смартфондарымен жаңа автокөліктегі супер жаз науқанына қатысыңыз
он бесінші маусымнан он төртінші қыркүйекке дейін хуавей смартфондарын немесе планшеттерді сатып алып үш жаңа автокөлігінің отыз хуавей пи смартфондарының және де супер жасқа арналған үш жүз жинақтың отыз ойына қатысыңыз
толық ақпарат хуавей мобайл кейзеттің әлеуметтік желілерінде консьюмер нүкте хуавей нүкте кослейш кейзт немесе алпыс бес отыз телефоны бойынша
сіз халық банкте ипотека шартына қол қойып отырсыз
көп күткен баспанаңызға тиімді талаптар мен қол жеткізгеніңізге қуаныштысыз
бірақ пәтерді жөндеуге жиһаз алатын қаржыны қайтесіз
ипотекаға қоса үш миллион теңге ұтып алыңыз да өз қажетінізге жұмсаңыз
халық банктен үш миллион теңге толық ақпарат жетпіс бір он бір халық банк нүкте кейзет
сәлем достар біз тек қана қыздар тұратын жатақхананың тұрғындарымыз
менің айтқаным заң
бөлмеде төрт қаладан келген әр түрлі мінезді қыздар тұрамыз
әй көбінесе басымыз піспей жатады ө
біздің жатаханада бір ғана красавчик бар
жатахананың вахтерша апайы бізге мүлдем ұрыспайды алда бізді талай қызықтар күтіп тұр
тек қана қыздар жастарға арналған жаңа сериал жиырма алтыншы тамыздан бастан жұмыс күндері жетіншіде
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде шексіз әлеуметтік желілер
бар болғаны бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге ютуб инстаграмм вацап вконтакте фейсбук және басқалары
қоста өз тарифінді толықанды пайдала толығырақ теле екі нүкте кейзет сайтында
теле екі үздік баға кепілі
теле бинго лотореясы жаңа маусым жаңа ережелер сегізінші қыркүйектен бастап жексенбі күндері сағат он нөл нөлде жетінші арнада
билеттер жұлдыз шарты бар дүкендерде супермаркеттерде пошта бөлімшелерінде және онлайн эс жұздыз нүкте кейзет сайтында құны үш жүз теңге
теле бинго әр апта сайын миллионер
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
алатаудың етегінде сені көрдім ақ маңдайлы ару қыз көрікті едің
жүрегіме жол салып ерітпедің еркелеші ерке қыз
бағы жанған сол жерге қайта оралшы жүрегіме махаббаттың отын салшы
мәңгі бақи жанымда бірге қалшы еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап мен де жанайын
ай нұрындай аялап болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап мен де жанайын
ай нұрындай аялап болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз
еркелеші ерке қыз
кездесуге жүздесуге қайта келейін
бар сырымды ақтарып жыр қып төгейін
қыр гүлінен құшағыңа жинап берейін еркелеші ерке қыз
тау суындай тұнықсың тамашасың ғой
тал бойыңа жарасқан қара шашың ғой
қос қайыңдай жайқалсақ жарасасың ғой еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап мен де жанайын
ай нұрындай аялап болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап мен де жанайын
ай нұрындай аялап болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз
алатаудың етегіне дейін көрдім ақ маңдайлы ару қыз көрікті едің
жүрегіме жол салып ерітпедің еркелеші ерке қыз
тағы жаным сол жерге қайта оралшы жүрегіме махаббаттың отын салшы
мәңгі бақи жанымда бірге қалшы еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап мен де жанайын

бір өзіңді қалаймын ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап мен де жанайын
ай нұрындай аялап болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап мен де жанайын
ай нұрындай аялап болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап мен де жанайын
ай нұрындай аялап болайыншы саябақ
еркелеші ерке қыз
таңғы шоу
иә достар біз жалғастырамыз енді студияда әйтеуір жәндәуренің жаны қалып
э студияда қазір екеуміз ақпыз ақбибі қамидолла және мен жандаурен мади
э қонақтарымыз жолда екен иә
кептелісте тұр екен олар да ойлап қалыпты енді біз әлі тамыз айында жүр екенбіз деп сөйтсек қырқүйек басталып кетті дейді иә
кептеліс болып жатыр дейді
эээ енді не де болса да күтеміз қонақтарымызды мхм
қонағымызды сыйлап алып сыйлап күтеміз қазір ақбибінің бауырсақтарының дәмін татқызамыз
әйтеуір сүйтіп шығарып саламыз аман есен иә да
сосын енді достар тақырыпқа байланысты әзірге хаттарыңызды оқиық иә
бүгін енді тақырыпқа байланысты керемет өз хатын жазып қалдырған тыңдармандарымызға осындай тамаша сыйлығымыз бар гавайи және майамиге арнайы эээ сыйлық
мхм ал енді жаңадан қосылған тыңдармандарымызға жалпы біздің тақырыбымызды қайталап өтейік
э алма ағашынан алыс түспейді демекші жалпы отбасыңызда э кімге сіз ұқсайсыз э қандай мінезіңізбен ұқсап жатасыз дегендей
аха бұл жолы хаттарыңызды жаза берініздер
иә э ерхан пазылбеков былай дейді
ассалаумағалейкум жандаурен ақбибі
тақырыпқа келер болсақ мен атама ұқсағанмын әулетте үш ақ адам ұқсағанбыз дейді
қазақтың сары домалақ баласымыз қол өнер жағы әкеме ұқсаған дейді
рахмет сұлу да сымбатты ақбибі және жандаурен
күндеріңіз сәттіліке толы болсын дейді
мхм нұржамал жайықбаева мені әкем атама ұқсатады әділдікке жете алмай кетсем э жылап қалам ал дене бітімін анама ұқсайды дейді
міне міне э самат ботаев ойбой бір кітапқа ұзақ па
енді барынша енді қазір э тілден авария болмаса жарты жылға жеткенге дейін керемет оқып берді иә аха
ассалаумағалейкум арайлап айтқан э бейсенбінің ақтағын қарсалушы алаш жұрты деп бастаған екен хатын самат мырзам
алма ағашынан алыс түспейді деген жалпы өз мегелер болсақ сыртқы бейне жағынан алыс э түспек түгелі көрші ауылға барып түсетін алма секілді дейді себебі әкеме де анама да ұқсайтын кескін жоқ
ішкі дүние жағынан әкемнің қатал да тік қадалған жерінен қан алатын мінезін алсам
анамның кез келген ортаға тез сіңісіп кететін қасиетін бойыма сіңіріппін дейді
айтпақшы анамның қанынан келген тағы да бір керемет құбылыс
ол тұла бойымдағы жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай саңырауқұлақтар секілді қаптаған қалдар ооо яғни мендер дейді
құтты бір алла тағаланың айна қатесіз анамнан алып тайға таңба басқандай етіп маған түсіргені
осы сәтте бала кезім есіме түсіп отыр
кезінде қал тек э қыздардан ғана шығады деп ойлаған мен бетімде тұрған қалымды тырнағыммен қан талағанша алып тастайды екенмін дейді туф
сүйтсем уақыт өте келе ұл балалардан да шығатынын түсіндім дейді
қайдан білейін баламын ғой енді
балалық шағымнан үлкен естелік ретінде сол тыртықтардың орны әлі денемде тұр дейді
масқара ендігі сіз қәдімгідей өзіңізді қинағансыз ғой
иә қорыта айтқанда адам адамға сыртқы болысымен эээ ұқсау маңызды емес дейді
менің ойымша ең бастысы құндылық
э ең басты құндылық э ата ананың ішкі рухани құндылықтарын тұла бойыңа жиіп
абай атамыз айтпақшы осы бір дүниенің кетігін тауып кірпіш болып қалыптасу
бастысы тұлға болып қалыптасып өмірде өз орныңды қалдыра білсең болғаны дейді самат ботаев
кеше меніңше бұл кісі жеңімпаз атанды иә
солай ма самат кешкі шоуда жеңімпаз атанған болатын
мен білмеймін білмейсіз ғой енді менің есімде самат ііі самат деді
енді көреміз егер э бағдарламаның соңына дейін саматты тыңдаңыз егер сіз жеңімпаз атанбасаныз енді басқа да хаттарға э көз жүгіртіп қарап шығайық э сосын жеңімпазды аңықтаймыз хабардың соңында бірақ
ал ал мейір алты кешірім өтінемін бұл
ассалаумағалейкум қазақ елі
бүгінгі күндеріңізге қайырлы болсын
э тақырыпқа қосарым жалпы мен нағашыларыма тартқанмын
нағашыларымның бәрі өнерлі аңшы емші және э ұсталығы да бар
маған нағашыларымның өнері мен аңшылығы жұқты десем де болады
ал өзіміздің жұртымыздан өнерге жақын ешкім жоқ домбыраны қолына ұстатсаң теріс ұстап алатын жандар
әкем өте ақ көңіл ашық жарқын адам
менің мінезім әкеме көп тартпаған э қулығым бар дейді
жалпы екі жұртым да өте керемет ерекше жандар осындай жанардың барына қуанамын
тамаша айтпақшы достар біз ств арнасында дәл қазір тікілей эфиріндеміз
э егер ым қай жерден тыңдаймыз сіздерді қай жерден көрсем болады десеніздер дәл қазір ств арнасын қосыныздар
қазір енді қонақтарымыз келген де сияқты
солай ма біреу өтті ғой бір екі адам былай қарай әәә
байқамадыңыз ба байқамай қалдым фу
мен ойладым ғой сіз байқап қойған екен деп
жоқ енді қалжың ғой бір екі адам өтті әйтеуір сол кісілер екен деп ойланып қалдым
жақсы ендеше достар үзіліс жасап алайық э
үзілістен кейін таңғы шоуды жалғастырамыз қоңырау шалыңыздар ән айтып беріңіздер өлең оқып беріңіздер жалпы бұл өнер сізге
э кіммен эээ дарығанын айтып эээ берсеңіздер де болады
ендеше іске сәт достар бізбен бірге болыңыздар алыстамаңыздар
таңғы шоу
жарнама
алматыдағы отбасын қолдау орталығы бала асырап алушылар мектебіне қабылдау басталғанын хабарлайды
мектептің мақсаты болашақ ата аналарға бала асырап алу ісін жеміс ету үшін қажет жүйелік білім алуға көмектесу
бала асырап алушылар мектебінің байланыс нөмірі сегіз жеті жүз жиырма жеті үш жүз жиырма жеті жиырма жеті он екі
біз сұрақтардың әр кезде де туындайтынын білеміз
алсерде жаңа түсім өнімділігі жоғары ноутбук кәсіби камера және ақылды электронды қалам супер қуатты гелекси нот уон
алғашқылардың бірі болып он жеті мың төрт жүз тоқсан тоғыз теңгеден бастап жиырма төрт айға бөліп төлеумен сатып ал
алсер сіздің жаныңызда
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
көздеріңе сүйсінер сән керек
ерініңнің қалауы бар сәл бөлек
ал жүрекке бір жақын жан керек
күтіп сүйіп ұнататын
жараланған кездерде жұбататын
шындығын айтса жылытатын
сұратпайық кешірімге жүретін
жігер көшіңді сынататын
жүрекке керек екенсің
бәрінен ерек екенсің
түнекке төгеді екенсің
балауыз күлкіңмен жарықты оу
жүрекке ерек екенсің
жанға нұр береді екенсің
білмеймін сене ме екенсің
өзіңсіз өмірде қауіпті
сенен асқан табамын бақ қандай
сәл мұңайсаң жер бетін түн жапқандай
тас болып маған тиіп жатқандай
тамшы түссе көздеріңнен
іздемедім бақытты өзге мүлдем
сырымды сезсең сөздерімнен
жаңа жолдан бастадым өмірімді
саған жолыққан кездерімнен
жүрекке керек екенсің
бәрінен ерек екенсің
түнекке төгеді екенсің
балауыз күлкінмен жарықты оу
жүрекке керек екенсің
жанға нұр береді екенсің
білмеймін сене ме екенсің
өзіңсіз өмірде қауіпті
сен маған керек екенсің
жанға нұр береді екенсің
білмеймін сене ме екенсің
өзіңсіз өмірде қауіпті
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз
таңғы шоу
иә достар қонағымыз келді ортамыз толды
м э бағанадан бері өзіміз айттық қонақта кім екенін
қазір енді ақбибі мен айтайыңшы мен айтайыңшы деп отыр енді таныстырсын
иә жалпы рензо тобының мүшелері асқар және даулет келіп отыр бізге
қош келдіңіздер
қайырлы таң
бағана ақбибімен кім сөйлесті
ақбибімен мен сөйлестім
аха дәулет
даусы өте жақсы екен деп
иә жағымды екен дауысыңыз
беті қызарып сөйтіп келдіңіз
беті қызарып емес қой енді жандаурен
ааа айтпақшы сіздің басқа біреуіңіз бар екені ғой ә
кім біреу бүгін туған күні бар жоқ жоқ
ендеше асқар мен даулет келді бізге қонаққа эээ
бірақ енді бұл кісілер э төртеу еді екеуі келді енді
сол не себепті эээ екі адам келмей отыр
бірақ эфирді айтып берсеңіздер қазір енді іздеп қалады мына жерде э ержан қайда есетке ғашық едім деген сияқты хаттар келеді
енді қанша дегенмен енді қанша әнші болса да кім болса да әртіс болса да әр адамның анандай үй шаруалары болады дегендей
сөйтіп ержан эээ қазір үй салып жатыр

иә ол ана цемент
үйлі болуға дайындалып жатыр ма сонда
ержан түрі келеді ғой сондайға денелі өзі иә
есет те екеуі де бір тірлік жасаватыр ғой
әәә екеуі қосылып алып
аха ана бастарына газеттен анандай жұрт ән айт
енді жігіттер осыдан неше жыл бір жарым жыл ма бір жыл бұрын ба әйтеуір келгеңсіздер одан кейін келмей кеттініздер
одан кейін де белгілі бір жаңалықтар да болмай кетті
э жалпы қазір қандай жаңалықтар болып жатыр жақында альбом ба айтеуір мен э алуа ханымның эээ инстаграмынан көріп қалдым
альбом шықты ма
альбомның бастамасы шықты мхм
жаңа төрт ән шықты біздің репертуарымызға қосылды
алдағы уақытта клипке дайындалып жатырмыз
клип осы бір жақын бір аптаның ішінде түсіріледі құдай қаласа
әлі түсірілген жоқ

ол жақ құпия енді
мхм бірақ мен білемін
ой жандаурен
құпия дегенде бұл жаңа ән
жаңа альбомнан оның бағыты біздің эээ осыдан бұрын болған өлеңдерден мүлдем басқа
эээ атауы вау болады
мхм мхм неге вау десеңіздер

иә оны тыңдаған адам бірден вау деп айтады деген ойдамыз біз оған сенімдіміз
жалпы клиптін сценариі дайын ба
иә иә дайын
мысалғы эээ жақында ммм э наитиюаның клипы шықты ғой жаңадай бәрі біледі деген әнге
ол ол кісілер жаңағы с анау қазіргі уақыттағы проблемаларды көрсете білді енді көптің көңілінен шықты
сіздерде сондай бір клип түсіру бар ма мысалғы ойда
сіздер отырасыздар арқанды оралып деген сияқты өзекті мәселені көтеріп пе иә
коммерция ғой ол негізі мхм
негізі түсірген дұрыс сияқты ия ондай болашақта ойда бар құдай қаласа
эээ енді әрбір эээ әншінің сондай репертуарында сондай бір э жаңағы социалка деп айтады ғой
мхм яғни біздің қазіргі замандағы сондай проблемаларға сондайға қатысты бір өлеңі болуы керек
мхм эээ және ондай ән э бізде де жалпы бар
ол шықпаған болса да өзіміздің эээ өзіміз демо ретінде ондай өлеңдеріміз бар және алдағы уақытта шығарамыз деп ойлаймыз
мхм жалпы енді э рензоны біз тойдан көрмейміз
иә тойда боус боус деп тұрмайды ғой енді
мүлдем ұқпайды дейсіз ғой
иә табыс көзі қайдан деген сұрақ қой енді
табыс көзі
жылама бәрі дұрыс деп па табыс көзі
даулет жауап берсін десейші
енді әртүрлі іс шаралар өткізіп жатылады эээ яғни әр түрлі анандай концерттер болып жатады мхм ааа
э ол бар одан кейін қазіргі кезде мысалға даулет
балалар да әртүрлі сериалдарға түседі мхм
эээ одан кейін э өлең жазғаннан жаңағы авторлық қоғамнан жаңағы
иә бірақ ол андай өте кішкентай
аха кішкентай кішкентай
авторлық қоғамның жаңағы жауап беретін адамдарға кұлағына алтын сырға
біздің композитерлерге жөндеп төлеңіздер
көп әншілер негізі сүйтіп айтып жатады иә естігем мен оны
біз не істейміз ал

білмеймін енді білмеймін
білген дүние жақсы енді жақында ммм альбом шығады
иә датасы бекітулі ғой қашан шығатыны
э бұл жерде айтып кететін мәселе э мысалға төрт ән шығарылды бізден
э енді тағы төрт ән шығаралатын болса олар бірігіп альбомды құрайтын болады
яғни альбом шығады деп белгілі э бір датада бүкіл өлең шыға салмайды
әәә ммм бірінен соң бірі шығарып жатыр иә мхм мхм
эээ не дейді ассалаумағалейкум қалдарыңыз қалай ііі
э уалейкүмассалям
танымай отырмыз дейді рензо тобы
қалай танымай отыр
ақбибінің өзі танып отыр ғой соны айтам
ақбибі тек қана қуандық рахым әбдіжаппарды тыңдап үйреніп қалған ғой
ақбибі таныса болды енді
иә эээ даулет енді топқа келген кезде бір сондай эээ момын анаңдай көп сөйлемейтін мынау асқар есет ержандардың бір анандай приколдап жатады приколы ілініп қалып сүйтіп отыратын
қазір қалай ашылдыңыз ба
тура өзін сияқты іштің ғой
даулет
қазір болды ол иә өсті ма
планың орындап тастады деп ойлайды
қазір өзіңше ол адам танымайды қазір
негізі эээ даулетті келген кезде бәрі ой анандай милашка милашка деп жазатын әзір де солай жаза ма
бар сөйтіп жазатындары да кейде болып тұрады қыздар кішкентай кішкентай
алдағы уақытта сұрай жатармыз
әзірге үзіліс жасап э жарнама тыңдайық иә сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
көктемге теңер едім жалғыз сені ғана
сескенбе жақын болшы жаныма
мінезің майдай жаға берді бара бара
о бара бара
сенде ойым көңілім сен болсаң шаттық толы өмірім
күтемін үзілмейді үмітім
есте бәрі бәрі
білемін сол сәт келеді әлі қайта оралған көктемдей
жаныма тағы да тағы да кел
есте бәрі бәрі
білемін сол сәт келеді әлі қайта оралған көктемдей
жаныма тағы да тағы да кел
ммм сезімге ерік бердім ойлап сені ғана
көзіңе қарар едім ұрлана
тулайды жүрек ессіз қалап сені ғана
оу сені ғана
сенде ойым көңілім сен болсаң шаттық толы өмірім
күтемін үзілмейді үмітім еа
есте бәрі бәрі
білемін сол сәт келеді әлі қайта оралған көктемдей
жаныма тағы да тағы да кел
есте бәрі бәрі
білемін сол сәт келеді әлі қайта оралған көктемдей
жаныма тағы да тағы да кел
есте бәрі бәрі
білемін сол сәт келеді әлі қайта оралған көктемдей
жаныма тағы да тағы да кел
есте бәрі бәрі
білемін сол сәт келеді әлі қайта оралған көктемдей
жаныма тағы да тағы да кел
есте бәрі бәрі
білемін сол сәт келеді әлі қайта оралған көктемдей
жаныма тағы да тағы да кел
есте бәрі бәрі
білемін сол сәт келеді әлі қайта оралған көктемдей
жаныма тағы да тағы да кел
жарнама
сулпак ұсынады ерекше самсунг а қырық смартфоны жиектемесі жоққа дерлік дисплей керемет камералар және тағы да басқалар
супер бағамен жүз тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бастап
әрі әр смартфонға сыйлыққа пауэр банк
сулпак артық шығынсыз
виза урбан көзір сенің қолында жай маниден әлдеқайда күшті
бөліп төлеу кезінде пайыздардан құтыл
виза урбан үш ай пайысыз сатып алынған зат үшін кірпі қайтарады
виза урбан оны кез келген дүкенде қабылдайды
сбербанк кейзетке тезірек кір виза урбанмен сен нөмірі бірінші боласын
крепостная қырқүйекте жетінші арнада
сіз халық банкте ипотека шартына қол қойып отырсыз
көп күткен баспанаңызға тиімді талаптармен қол жеткізгеніңізге қуаныштысыз
бірақ пәтерді жөндеуге жиһаз алатын қаржыны қайтесіз
ипотекаға қоса үш миллион теңге ұтып алыңыз да өз қажетіңізге жұмсаңыз
халық банктен үш миллион теңге
толық ақпарат жетпіс бір он бір халық банк нүкте кейзет
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промо қаптамадағы три желания майонезін сатып ал мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желания беретін миллионға асық
смартфон планшет роутер смарт сағат енді сен бір тарифтен бір уақытта бір неше құрылғыларға шексіз интернетпен бөлісе аласың
алтел ұсынған ан лин шари қызметін қос
толығырақ шерик нүкте алтел нүкте кейзет сайтында
хуавей смартфондарымен жаңа автокөліктегі супер жаз науқанына қатысыңыз
он бесінші маусымнан он төртінші қыркүйекке дейін хуавей смартфондарын немесе планшеттерді сатып алып үш жаңа автокөлігінің отыз хуавей пи отыз смартофдарының және де супер жасқа арналған үш жүз жинақтың отыз ойынына қатысыңыз
толық ақпарат хуавей мобайл кейзеттің әлеуметтік жүйелерінде контюмер нүкте хуавей нүкте конслейш кейзет немесе алпыс бес отыз телефоны бойынша
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
ал достар таңғы шоуды ары қарай жалғастырамыз және бізде қонақта рензо тобының мүшелері асқар және даулет
енді өздеріңізден жалпы тақырып жайлы сұрасам бүгінгі біздің тақырыбымыз алма ағашынан алыс түспейді
эээ соған орай жалпы отбасыларыңызда кімге ұқсайсыздар мінездеріңіз болсын немесе түр әлпеті жағынан
кімге ұқсайсың
енді әкеге ұқсайсың ғой строго әйтпесе нағашыларға ұқсадым осы мамаға ұқсадым десең қазір үйге барған соң пападан таяқ жеп қаласың аха
сол үшін сөйтіп айта салу керек те сол жоқ негізі әлде
кімнің атаман екені осыдан байқа
иә мен негізінде даулет ұқсайды әкесіне
иә қатты ұқсайды өткен жолы
эээ ол кісі мен жалпы андай көп қөріскен жоқпын бірақ бір неше рет көрістім мхм
бір әкесіне өте қатты ұқсайды
мхм ал сіз асқар
мен де әкеме ұқсаймын
негізі асқар жаңағы рензо тобы құрылған кезде бәрі ойлады ой өзінің ағасына ұқсаған екен деп
иә батырға ұқсатады көбісі эээ шатастырып та жататын шығар батырмен
батыр ағаға менің мүмкін э қылықтарым ұқсайтын сияқты
өйткені эээ енді сол кісінің жанында өскеннен кейін эээ ол маған тәрбие берді
мен оны үлгі тұтатын болатынмын сөйтіп оған қарап э кейбір қимылдарын қайталап сөйлегендерін қайталап сөйтіп тырысатын да
сіз де ән жазасыз сіз де ән жазасыз иә
негізі жалпы эээ рензода ән жазатын сіз ғой иә
эээ жоқ әәә бірге жазамыз балалармен бірге жазамыз эээ жаңағы э батыр ағаның жазып берген өлеңдері бар
мхм ал сөз жағына келетін болсақ сөздің бүкіл біздің әніміздің сөзін мен жаздым да иә іхі
бүкіл менің біздің өлеңдердің бәрі
қандай күшті
ең сондай өнерлі өзім десеңші

кітап көп оқығансыз ба сонда
кітап иә кішкентай кезден ну мектепте жақсы оқитынмын негізінде университетте жақсы оқитынмын
ммм қазір ше
қазір қалды ғой
енді даулет сіз өзіңіз қалай оқыдыңыз
мектепте ма
мектепте қазір енді мектеп басталып жатыр барлығында ажиотаж
ана жаққа мына жаққа енді басталып расписание дұрыс емес дейді
қалай оқыдың жалпы
бастауыш сыныптарда өте жақсы оқығанмын мен төрт пен беске
одан кейін спортпен айналыстым және де мектепте әнші балапан болдық сол кезден бастап сабақ біраз
бауырым сені жақсы түсініп отырмын мен
жоқ шынында да мектепте қалжыңдайды ғой оу әнші балапан келе жатыр
ведущий болып ана актовый залда бір нәрсе болатын болса

күзгі балға қатысып анандай
күзгі балда қандай эээ әнге вальс билеуші едіңдер
оны вальс билеуші болушы ма еді ондай
иә ол билей бересін ғой ол кезде анандай аса қатты вальс ритмикасы ештеңе керек емес
қазір енді мектепке бір сәтке орал десе қай кезге оралатын едіңдер нені қайтаратын едіңдер егер
дәулет деген ол сен шығарсың
асық ойнағанды қойып десең
ааа мен менде сол бір тоғызыншы оныншы сыныпқа қайтып баратын едім ол кезде
менің ойымша мектепте адам шынайы болады да
мхм ол кезде сен ештеңе білмейсің ол кезде сенде махаббат деген зат болмаған
аха мысалғы адамнан көп арамдық көрмегенсің өмірде
э ешкім туралы ешқандай бір күмәнданбайсың тек сеніп күліп жүре бересің және ол шақтар өте маңызды деп ойлаймын адамның өмірінде
себебі қазір ер жеткен кезде өмірде әр түрлі енді тәжірибеге ие болып сөйтіп адамдарға да басқаша көзқараспен қарайсың
маска тағу басталады дейсіз ғой
иә керісінше керісінше маска тағатын адамдарды көресің да
көңілі қалады десің мұңданасың сөйтіп иә
ал ол кезде саған бәрі де адамдар шынайы боп көрінеді ол кезде
сосын артынан ән жазып жібересің десеңші
енді үзіліс жасап алайық үзілістен кейін таңғы шоуды жалғастырамыз
таңғы шоу

жалт жалт қарайды адамдардың бәрі
бен бен ойлары оны ұстап алып
оған керек емес кешью диснови пари
паре керек паре міне саған паре
лаулап күні бойы жанады уф
еріндері тәп тәтті тым тартымды уф
сенімен бүгін мен түнге енемін уф
жалындаған денең үнсіз жанымда
кетпейсің ойымнан хей
бұл сезім ойын ба хей
жақында елесің жанымда мәңгілікке қалды енді әлемнің алдында уф
ұнайды саған уф кім керек тағы а
менен басқа біреуді көріп тұрсың ба мында
ұшуға алысқа енді дайынсың ба
давай давай давай давай давай давай
мені күткеніңе көп болды ма
жас балдардың әңгімелерінен шаршадың ба
сенімен танысуға бола ма
болмайды болмайды бәрі саған
эй ей күні мен түні олардың өтеді ойлаумен сені
бірақ та керек саған пари тағы да тағы да
жақында гёрл

анда санда төмен қарап та қоямын

лаулап күні бойы жанады уф лаулап
еріндері тәп тәтті тым тартымды уф
сенімен бүгін мен түнге енеміз уф
жалындаған денең үнсіз жанымда
кетпейсің ойымнан кетпейсің менің ойымнан хей
бұл сезім ойын ба хей
жақында елесің жанымда мәңгілікке қалды енді әлемнің алдында
ұнайды саған кім керек тағы
кім дейсің
ұшуға алысқа енді дайынсың ба
давай давай давай давай давай давай
ұшуға алысқа енді дайынсың ба
давай давай давай давай давай
жұлдыз фм де таңғы шоу
скандал деген сияқты ма
ия хайп деп
алуа қонағы алуа ханымға келіп көлігінің жаңа лобовойын сындырып кетіп
кім деп сосын сен шығып қалып мен ғой деп
негізі ондай нәрселер керек сияқты
шетелде сондай хайптарды дұрыс жағынан қолдана біледі да
біздің қазақстанда хайп кішкене өте нашар жағдайда сияқты енді
мысалғы шетелде былай ғой мысалғы екі адам қыз бен жігіт дуэт жасаса жүріп кетеді да
пиярлар жүреді суретке түсіріп алады екеуі пляжда шомылып жүр екен деп сияқты
э рензо да ондайды байқамаймын
болашақта болып қалуы мүмкін деп
бірақ ринго ринго тобы да ондай шусыз да ештеңесіз де танымал болды
енді эээ кез келген зат шынайы болуы керек деген ойдамын мен мысалға өзім жеке басым
бірақ енді шынайы ғып көрсетеді ғой мысалға шынайы ұрысып қалсаң біреумен эээ сол зат арқылы атағың шығып кетсе
ол енді болады да олай өйткені ол шынайы болған зат та ал егер де сен атағың көтерілу үшін өтірік бір нәрсе істесең енді ол көрініп қалады
көрінбесе де оның не пайдасы бар деймін
жақында мен де шынайылық
танымал боласыз ғой
күлкі нәрсе де бетіне су шашып жібереді журналист
иә иә көрдім мен көрдіңіз бе сіз
өте күлкілі шынымен өте күлкілі дүние солай абыройдан да айырылып қалуы мүмкін
жасанды болып қалды дейсіз ғой
иә өте сондай күлкілі дүние болып қалды
эээ не дейді э рензо кіммен дуэт орындағысы келеді және кіммен дуэт жазбайды
ешкіммен дуэттері жоқ қой дейді
мхм негізінде сондай ой болған бізде
ааа болашақта дуэт жазуға а енді ол қайтадан айтып айтайық айтып өтейік ол біздің өзіміздің пікіріміз мысалғы біз
саған кім ұнайды
дархан дархан жүз ұнайды иә дархан жүз бен жазса болады мысалы одан кейін бір танымал адаммен жазыпты танымал болып
немесе қыздардан мысалы қыздар тобынан немесе
жанар айжановамен жазуға болады
аянатпен жазуға болады
мхм аянат деген біздің жаңағы продюссер орталығының
айтпақшы жақында бейнебаян шықты иә құтты болсын
маған суды кім береді деген сияқты сөздер бар екен ия өте жақсы өте жақсы бейнебаян
сол бейнебаянда мен түсу керек болатынмын
бірақ басқа жігіттер жүр айтпақшы
и мен астанаға кетіп қалдым да
мхм күте алмады ма сол сізді

алуа құрманалиқызы маған жазады сен кетіп қалдың ба уже астанаға иә десем ой сені клипқа
сөйтіп жоқ жерден қарасам бір басқа бір бөтен үйдің балаларын алыватыр
бөтен үйдікі жүр
ай ай ай басқа бір продюсерлік орталықтың жігіттері жүр
мен де көргенмін
жоқ кім таңдады жоқ басқа бір мысалға
мен продюсер болсам мхм басқа біреулерді шақырып не қылатын едім өзімнің жаңағы орталығымнан бір мысалы
уақыт тығыз болған шығар иә әлде қалай
өзіңіз айтыватқандай хайп деген нәрсе ғой
әәә ол жігіттер жан жақтан алынған жігіттер хип хоп бағытындағы жігіттер жүр
иә қазіргі енді анандай хип хоп бағытындағы анандай бетке ұстар жігіттер болғандықтан
сол жеке жеке таңдап жоқ жалпы жігіттермен таныспыз әрқайсысымен жақсы жігіттер аха
мхм эээ сөйтіп енді қалай болса да күшті шықты ғой
ия күшті шықты ия
ең бастысы ол сөйтіп бізде құттықтаймыз біздің аянат тобын иә
бірақ сонда да өкінішті бір сезім бар дейсіз ғой
иә сондада кішкене іште андай біз клип түсірген кезде
сіздерде мына жерде мен отыру керек едім ғой деген сияқты
жақсы енді алдағы уақытта тағы да көре жатармыз ия
тағыда да бір қыз бар ғой э асылтас
асылтасты бейнебаяннан көріп
асылтаспен де бірге дуэт жазуға болатын еді

стилі ма ия стилі алдағы уақытта көре жатарсыздар
еңбекқор қыз ия өте еңбекқор қыз
жақсы ендеше достар үзіліс жасап алайық э алыстаманыздар жұлдыз фм нен ств арнасында көрермендерімізге тағы да қайырлы таң дейміз тікелей эфирдеміз
тамашалаңыздар тындаңыздар кеттік
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фм
рензо е еа
салқын жанарың келді ойыма е
мазалап тұрсын енді алдымда е
тоқтата алмаймын мен бұл сезімді е
қиялымнан жаралған болсаң да
көзіңдегі жалынмен сен еліктірген
жалған саған еріп келем
арман болып елестен кетпе
тұрғандай дәл қолымда
кеттің бір сәтке алысқа
түсінбеймін барсың ба жоқ па
көз алдымда артымнан қалган із ғана
сеземін барсың жанымда
көргім келеді жанымда ааа
қалдың ба тек қиялымда
қалдың ба тек қиялымда
қалдың ба тек қиялымда
жаңа оттар жанды аспанымда е
қалды өткен өмірім артымда е
арбаған кеудеге сөздеріңді е
ұмыта алмаспын мен бұл жалғанда
неге жалынмен сен еліктірген жалған саған еріп келем
арман болып елестен кетпе
көз алдымда
артымнан қалған із ғана
сеземін барсың жақында
көргім келеді жанымда ааа
қалдың ба тек қиялымда
қалдың ба тек қиялымда
қалдың ба тек қиялымда
аяулым болып қалдың
көз алдымда
артымнан қалган із ғана сеземін барсың жақында
көргім келеді жанымда ааа
қалдың ба тек қиялымда айтшы жаным
қалдың ба тек қиялымда
қалдың ба тек қиялымда
эфирде таңғы шоу
радиодан қалай табуға болады сіздерді дейді тілеген жазира жолдаған екен
бұл республикалық радио болғандықтан біздікі әр өңірде әр түрлі толқындамыз
ал алматыда жүз бір де төрт астанада нұр сұлтанда қателеспесем жүз де сегіз
мхм менің қасымда отырған жолдасым мергенге тез жазылсын деп салем жолдасаңыздар деді жалынды сәлем болсын
э жігіттердің басы бос па екен дейді
айтпайтын шығарсыздар да ол контрактіде жазылған шығар бұл құпия деп
енді сұраған адам
кешью тобына әдемі әдемі қыздар келді аха

жандаурен айтып қоймайды
өте әдемі қыздар енді
неге жүрсіңдер дегенім ғой сендердің
әдемі қыздар жалпы көп қой брат аха
әдемі қыздар біздің біздің қазақтың қыздары ең әдемі ең әдемі қыздар кәдімгідей осы әлемдегі аха
жалпы э менің ағам вот қанша елде болды қанша жерде болды мен ондай жерде болған жоқпын енді әлі өкінішке қарай бірақ болам алла қаласа ия жұғысты болсын
э айтады да біздің қазақстандағыдай қанша жерде болдым сондай әдемі қыз жоқ дейді
бізде әрбір қыздың бір нәрсесі бар дейді да өзінің а шетелде ондай емес дейді
сондықтан кешьюдың қыздары енді әдемі енді бірақ енді вообще бәрі әдемі ия
жалпы эээ инязда оқыдың иә асқар ия
э менің қарындасым сол инязда биыл соңғы курста айтады асқар бізде оқиды дейді
өзінше кезінде деп айтқан болатын ия
асқар біз де оқиды ыыы өзінше болып жүретін дейді
жоқ ол неге
қыздар артынан жүгіретін дейді
асқар ия кетіп қалып келіп сөйтіп жүреді
неге үйтесіз асқар
жоқ ол негізінде мен универде оқығанда сабақ оқитынмын андай ләйліп асханада отырып шай ішіп ондай болмайтын да
жай наушнигімді киіп алам да сөйтіп өлең айтып сабақтан сабаққа барам да сөйтіп шығам да сөйтіп жүретінмін
сол үшін сөйтіп ойлайтын шығар адамдар
ешкіммен сөйлеспегеннен кейін ғой
аско фэм деген сондай заттар болатын ол кезде сөйтіп сояқта көп адам жазатын да и осы бала сен наушнигіңді шешесің ба вообще дегеңдей

құлаққабын киіп алады да өзінше болып жүреді деп сөйтіп айтатын
зона комфорта дейді ғой сондай дүние ғой енді
одан басқа не керек өз әлеміңде ия жүре бересің ия болды
енді даулет сіз универде қалай қандай студент болдыңыз і универде нені сағынасыз қазір
универ десе не еске түседі
мысалға маған универ десе жаңағы сосиски в тестемен
тамақ бұнікі тамақ иә тамақ есіме түседі
мен колледжде оқыдым біздің колледж өнерлі болды жұсіпбек атындағы
мхм негізі мектепке қарағанда студенттік шақ өте қызықты секілді негізі
ия кішкене ескілеу бастайсың ол кезде қызық болады уже енді
қазір араласасың ба группадағы жігіттермен қыздармен әлде барлығы жан жаққа кетті
былай былай былай былай қазір уже қыздар тұрмысқа шығып не особо
күйеулері қызғанады деген сияқты особо араласпаймыз
байланыс үзілді иә байланыс үзілді көбінесе қыздармен араласасың ғой
аха қазір енді күйеулері бар
жоқ эээ менде мысалғы көп достарымның эээ көбісі жаңа қыз балалар ешқайсысы тұрмысқа шықпаған жігіт таппай жүр
жігіт жоқ деп хабарласыңыздар жігіт таппасақ иә жігіт таппасақ саған шыға саламыз деген сияқты э ал а арасында қалжың болады
бәрін бірінен соң бірін тоқал қылайын деп жатсыз ба
иә құдай қаласа сен де дайын бол
э жақсы енді бейнебаян түсіреміз дедіңіздер эээ жалпы кім түсіреді бейнебаянды режиссері кім әлде сіздердің продюсерлік орталықтан э жігіттер қыздар түсіре ма
енді қазіргі ол танымал бір режиссер деп айталмаймыз өйткені ол жігіт жас өте бірақ қазіргі жас режиссерлар өте креативті деп айтсақ болады олардың идеялары тың басқаша сондықтан да жас режиссерді алдық біз
мхм есімі мейіржан
иә жаник ақбибі қалайсыздар орал қаласындағы бірінші маршруттағы нөл отыз алты нөмірлі тимурға жалынды сәлем жолдаймыз дейді
эээ соңғы рет қоғамдық көлікке жігіттер қашан отырыпты дейді
енді проездің қанша екенін біле ма дейді әнгімені ашып өтсе
менде көлік жоқ астымда және де мен таксиге ақша құртқанды негізі ұнатпаймын сондықтан да үнемі автобуспен жүремін және де метромен жүремін

мен орбита жақта тұрған соң көбінесе екі жүз бес жүз үш сондай автобустармен
метромен жүретінмін көбіне жақында бір жылдан кейін ба әйтеуір жаңағы қоғамдық автокөлліке отырсам кондиционер кәдімгідей істеп тұрады екен ғой қазір бәрі жаңа болып кеткен
дамыған мхм асқар үнсіз қалды бірінші рет не болды екен
жоқ кондер деген күшті жаңалық қой
сексен дегеннен кейін ақ түсіндім ғой сені отырмағаны біраз болғанын
иә мен енді ол университет бітіргелі бері көлік алған болатынбыз аха үйде сөйтіп қазір өз көлігіммен жүремін
бірақ енді керек болса метромен де жүре аламын автобуспен де жүре аламын
бірақ енді көлігім бар болғаннан кейін неге дейсіз не істейсің иә
қай қай көшеде қандай кептеліс болатынын да білесіз қай полосамен жүру керектігін білесіз иә
меніңше сіз оған қарамайтын сияқтысыз өзіңізбен өзіңіз заңды бұзып
өлең қосасың да жүре бересің жай жай
жақсы ендеше достар қазір үзіліс жасап алайық э үзілістен кейін э рензо тобымен сұхбатымызды жалғастырамыз

таңғы шоу
керек емес ойланба уәде беріп асықпа
тыңдап сені шаршадым кешір
сөйлеу сенің өнерің оны жақсы білемін
жетер енді сөздерің жетер
жұмбақ болып қалған мені алдаған болдың арбаумен
ғашық болып қалған мен алданған болдым сенумен
алыста енді жанарың осы ма айтшы қалағаның жаным
алысқа кетіп барамын өзіңнен алысқа енді алысқа
алыста енді жанарың осы ма шың қалағаның жаным
алысқа кетіп барамын өзіңнен алысқа